जसने हमरा जिय के तहिय भात खेशाहउ, रहके घर हसै पिहर के लुगा फटा हसै । ओसने कह के एय संसार मा बहुत खला क जिब जनावर सभ बणै । उवा जिब जनावररवा सभ यापन यापन घर कुनुहु गाछौ मा बनोसै, त कुनुहु दोनार मा बनोसै, ओसने कह क दोनार मा मटियाक भितर रहेवाला दोनार भितर रहेवाला बहुते खलक जनावर सभ बणै । ओकरही मा गिदार पर्लिय, मुस पर्लिय, भाभा नेउरी पर्लिय सही पर्लिय, चिची पर्लिय, साप पर्लिय बहुता एय <noise> इतुरे मतुरे हैने बहुत खलक यको बडै जिब जनावर सभ ।